קודם קען מען מאכן א גוטע וועדזשטעבל סאלאט. מ'קען מאכן א <hesitation> זופ טאמעיטא זופ, אדער א בראקלי זופ, אדער <hesitation> מאשרום זופ, <hesitation> א מייערן זופ. און נאכדעם קען מען מאכן א גוטע נאכשפייז, וואס דאס איז <hesitation> מיט עפל, מיט מיט <hesitation> א קאכן עפל, באקן עפל, אדער, <hesitation> מיט מיט סטראבעריס מאכן עפעס גוט.